التحكم بالنار ولا بالماي؟ أتحكم بالماي لأن عنصر حيوي ويساعد في الحياة اليومية. النار وايد عنصر خطر وممكن تحرق البشر.